Mi yelan be viya mi wawi volugo be demngal arabre ngam demngal mai beldum. den bo demngal mai on lenaado jumiraawo volwata be mai ngam mai mi yidi dum masin.